Pukə pukə tə danə tomsə abəybərə e mabu yuturu rə gawni yeltə atə ar gegen tiŋ a ən akə zəkə zon. gam nəkə miya akə da zokərə yusə yabə akəsə en zəkə pa ar pulke iza ani to nettə kar daŋ bankə abəybərə urbə danə wankan danə dan zəŋsə en zokərəpa irim wawuwan dəydələ to məkən da zokərə irin netari kən be rəl kə kamə kan noksəm dole ən bi tan a la pukətə gamnəkə a zokənə yeltə en zokəpa ar mam mlə bə ən ninni aren lavə pukətə akə da la pukətərə pulte daŋsə i ləy gawni gəwtə dure re ani ika va gərigərə anibə dole aren lakə pukətə gam a zokənə tengətə en alinə likə ar. Gawni makə aw gur tengəre gur daŋsə wo dare ay doŋa bə wo bibaw. Mokən tomnə tengə sə oukə kə səwrə mə kə zəkə are vakə kerererə da sə pukə kə daŋ məkən zakə mə wəka kar mənə ren vakə wombə gani kelbikel lendi le mə ren wawəgə shilə mən bə ma zo reni ren wosəgə nol kas ama puka kə səwrə ani bə a worə so a ɓawwanə a lalan pukə a ninə mam a zəkənə yalle a basənə tengə tə enə nə nettə daŋ abəybəra gəgən sə akə ɓəsə masə aka tomnə ani to pukə səwrə sey mən wəkə wan ən ani məkə zokə zon bə are wokərə sam ay puka kə danə tomsə bəybərə se erə.